E zavatra hita 'zany mahakasiky gn'amboa, izy io aloha a, da raha ohatra ka anisika hoe sy voakarakara anao izy io da sy mahafantatry anao fa raha anao mikarakara an'azy, aah da tena tiany fa misy zany gn'olo magnano an'iza hoe gn'amboa izy io, da hoe sy mahafantatry tompony nefa 'zany zavatra hita 'zany hoe raha vao karakarainao izy da tena hoe miraiki-po aminao izy.